في اليوم بعتجد اني بمشي حوالي خمسة الاف خطوة يعني اسبوعيا تقريبا خمسة وثلاثين خطوة بمشي احيانا وما استخدم السيارة احيانا اطلع عالكورنيش عشان احافظ على لياقتي واحيانا اذهب للتسوق واحيانا امشى للحديجة والمشي يكون مفيد اكثر للجسم